<noise> वियतनाम एक बहुत छोट और दूर के देश होले के नाते हमके <hesitation> ओकर संस्कृति के बारे में <noise> ढेर कुछ पता नइखे बा। लेकिन ए जरूर पता बा कि उहा के लोग अपने पुरवजन के <noise> बहुत ढेर मानेले <noise> और उहाँ के लोग कैथोलिक धर्म के पालन करे वाले हाले। ई देश भले बहुत छोट बा लेकिन बहुत समृद्धशाली और शक्तिशाली बा। <noise> एहां के लोग पुरवजन के सम्मान के साथ साथ पूजा पाठ में भी ढेर रुचि रखेले। <noise>